Mu dar aazən tə naanən, taɗ en taɗ en gara ŋgan in kolo gagen de tabowo. Tə tariɲ təranan, yaa rok koolon el darazen nanə oŋg mumbul təra kə tə tariɲ. Woo ɟorŋgo zer ndee yorŋgo baaminiŋg kow, kə tariɲ təra kow. Kiya ut, mundu naane. Woo ɗat ndurne ndurnə kətə təraako. Dəŋgat tə riit tariɲ ɲa wa. Woo, woo naŋga dee deg ŋgeeren. Kaayen got nee, wo ɗi kone biraŋgana ko. El toboɲe tat biraŋgana ko togoɲo tada wo ke. Dəra namaga ya tə tamagar kul. Dəraa, yatin ta abi gaga wo kena nda. Gimondo gə tə ogoɲo taada. Woo <hesitation> doro zer ndet, soy bamiya naŋg ko, naŋg ka togoɲana ko.